<hesitation> ايه رأيه اول ما نوصل نروح نحط حاجتنا ف الفندق-وننظل نتمشي انا عملت سيرش علي كذا مكان-في البلاد الي احنا رايحينها-الناس بيقولو عليها تحففه-تعالي نبقي نروح نشوف كام مكان كده-ونتغدا ونرجع تاني علي الفندق